أخر مكان زرته كان صلالة واستمتعت فيه كثير كثير توقعت أشوف طبيعة ومناظر جميلة وفعلا كانت توقعاتي بمحله الشلالات والجبال الخضراء كانت رائعة والجو كان معتدل ومريح أحببت زيارة الأسواق التقليدية ، تجربة الأكلات المحلية مثل المندي الأجواء كانت مثل الحياة سعيدة سعيدة ، والناس كانوا طيبين.